kua yajï Julio, Aratini, seveguara kua yaï oajaete yeye äärö, arasa ñavö, por kua yajïpe arakae ayu kua ivipe, esa see se ara, se cumpleaño, jae opaetre see, como justo, se semendua kuare, jare äärövi, kua ara ayu äväe yave ayerovia, jukurai omee yee tmpa se tekoveva, jare kuagui tenonde ikavi äi yeevaera, jaeramo seveguara kua yajï imortanteyeye.